دايما احب اني اوصل بدري علشان اقعد وارتب حالي وارتب اموري واجهز نفسي لاي حاجة يعني لما اكون رايحة الشغل مثلا احب اوصل بدري افتح جهازي اقعد ارتب مكاني استعد للناس انه استقبلهم بابتسامة بشوشة وبروح حلوة.